Wey apmam mayan mi para met amotmi amama mambolt tietld mi mi nashiel en velana meateos pachupiold umias para payam laga locom biolmo pamey tilombiold pamey vis noten pamey porque ñist machupichu meats hasta agua natean mawt lo mismo shuca mawa mawete mamation mi juga mamaw ti uñin mi juga mam lo mismo cuey amam tigual chiokj guet aguet ti gual chietj naligua chielt camiet naligua chield atmot tii hasta chipiomd umial leaman yam tiald mi puesto adam shutiend dama yem mashom jam mapitmie porque ni peland tie mayam mi comid tuwand lo mismo coyot pashom me mijerut mee mejam compañero niu a pitso guet puro apangosh pangosh nokerreiro pangosh nokerier putuo que aket soy mi mi rute compañero par para jimi micho chupiom umiaw dog gue payam payam lok gue mi mi mipuesta mam pum pamey gumi pa gumi pashowle ñiu animal mapes macriar porque amarlok munshiold amar jueir mi mi manchiek apa piple mojieur lajambo payam tiold tiold mi pues. Para ke pushul tey para guma shom niñinja lo mismo chiza gue yete ame animal mi animal peat nan pera ikots niuwa mama yambo mia guea mot matia ajon meanga amotie guet puru te tigua animale guman cueje ñee cuej namboj nigue amot puru nane nane ruta armot chupion umiat nam mayam gue mashora par majiere aram melons tiola bague umbiolm amet ti altiiuuul po mey tichipiold meas niugal mindiold la am mayam cuaja muat meawand animale peet lo mismo a veces en pett nilok apmam mayam cuejen ñer loque nipelara acherriam a veces pomvuelte cuejeñi mi traj ñipelana altield diki ri comid meawand najña peland de que alomiats chupiald lumians laam mayar arlok peamdio sundoy mayak lo que alomiat la laam gumi gumi rau alquel peando varij para mashom mi ke ñiuñey ñiuñey ñou parom mar vuold legañou si yam peat magañou arlok como si nada vaya simon simon nat.